Ahey biness akasin hinjiray biness kadibinii ege-mal irra chitti amo egen sun hinbaat, egenen won birri karkaartiey won birian uffira dogorta, ijemannen hinkarkaart, kuun aminenii biness ak bofani himmuteta, muutenno sun goga ka dursaa kadullecha uffira basse duum goga haresit baaf, duum akasinii lilla ak cholle jiray malsun ak cholle ijeme won issa ak cholle midafeta gogasunen ka dursa sunnen irrabaat.